मोर जुर्हा बनावके त हैने एइलहि एबे उहे दिदिया हुनुका दौवा हुनुका चाही जुर्हा बनोइ हसइ । देउन कही सबे दिन यापन केसवमा बन्हइकी जुर्हा बन्होसइ । एबे उहे हुन्कहिके देखइ हसही बनोइकी । दिदिया हुनुका दौवा हुनुका हमार गउवाक छौणिनिया सबह मने जन्ले बणइ जुर्हा बनावे । हुन्करे बनोली सबह सबेदिन बनोइ हसइ उहे देखइ हसही देउन कही । मुही चाही एपनही चाही हैने जन्ले बणसु जुर्हा बनावे